هي كرة القدم, بديت نمارس فيها وانا صغير, كي كنا نلعب مع صحابي فالحوما, وفي الزناقي, كنت ديما مشغوف بحركا هذي واللعب الجماعي, ومن بعد انضميت لفريق محلي, بحدانا مش بعيد برشا, كنا نحب اللعبا هذي على خاطرها تعلمني برشا, الإنضباط والعمل الجماعي, وزيد بطبيعتها رياضا, وعززت قدرتي على التركيز, ونتحمل المسؤوليا.